कुत्ता आउ बिलैया मे बहुत जेदा अन्तर ते ना हे मने कुछ्कुछ अन्तर चाई पक्के हाई। <hesitation> कुत्ता वह्के, कुत्ताके बनावट आउ बिलैयाके बनावटमे फेन बहुत फरक हे। कुत्ता थोरिक बडा प्रजातिमे अईता कह्लेसे बिलैया चाहिँ छोट प्रजाति मे अईता। <hesitation> कुत्ता ओह्के हाम्रे <hesitation> कुत्ता ओह्के हाम्रे का कह्तियं घर के सुरक्ष्या के तहिन पल्ति कह्लेसे बिलैया ओह्के चाहिँ हाम्रे मुस्बा पक्रेक तहिन, आउ मन बहलाइक तहिन पल्ति।